Kulkas ndia manfaat ba'uk a mulai neme ana jaga nana'ak a terus naninuk a terus ana dukung gaya hidup malole, terus kulkas ndia ana mampu pe'da nana'ak ma naninuk pada suhu yang rendah terus ana bantu cegah nana'ak lalutus.